segja sig úr mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna yfirvöld í Washington segja stefnu sína í málefnum innflytjenda ekki ómannúðlega hún hefur verið gagnrýnd víða meðal annars af Sameinuðu þjóðunum ungur maður með geðklofa hefur áhyggjur af sumarlokunum geðdeilda á Landspítalanum hann segir þær valda því að hann fái ekki þá aðstoð sem hann þurfi á að halda vél Akureyjar varð langt vestur af Vestfjörðum í gærmorgun skipið var tekið í notkun í febrúar tæpan sólarhring tók að koma

Reykjavík tekjuskattslög stjórnsýslulög og lög um opinber innkaup munu ekki gilda um Íslandsstofu frá og með september þegar ný lög taka gildi Íslandsstofa er engu að síður rekin að stórum hluta fyrir fjármuni frá ríkinu leið stuðningsfólks íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu liggur nú til borgarinnar Volgograd í suð vesturhluta Rússlands þar gera mýflugur bæði gestum sem heimafólki lífið leitt

komiði sæl stefna Bandaríkjastjórnar um að aðskilja börn frá foreldrum sem koma ólöglega til Bandaríkjanna er

áfram gagnrýnd víða um heim en ráðamenn í Washington segja stefnuna ekki ómannúðlega heimildir herma að Bandaríkjamenn ætli að segja sig úr mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna Bandaríkjaforseti heldur því staðfastlega fram að það sé demókrötum að kenna að yfir tvö þúsund og þrjú hundruð börn hafi verið aðskilin frá foreldrum sínum einfaldlega sé verið að framfylgja lögum sem þeir settu hvaða lög hann á við hefur ekki þótt skýrt því ekki eru til þau lög sem beinlínis kveða

á um þetta margir eru sammála um að þetta sé stefnubreyting stefna ríkisstjórnar Trumps er að sækja til saka hvern þann sem verður uppvís að því að koma inn í landið án tilskilinna leyfa án undantekninga þá sé ekki annað í stöðunni en að aðskilja börn frá foreldrum sínum séu þau með í för Trump hefur verið sakaður um að halda stefnunni til streitu til að þvinga fram samþykki fyrir múrnum sem hann hefur lofað að byggja á landamærum Bandaríkjanna

og Mexíkó hljóðupptaka frá landamærunum var birt á bandarískum fréttavef í gær þar heyrist í grátandi börnum sem tekin hafa verið frá foreldrum sínum meðferðin sem börnin sæta hefur verið gagnrýnd víða og aðstaða þeirra þykir minna á búr ráðherra heimavarna segir ekki hægt að halda því fram að börnin eða foreldrar þeirra sæti illri meðferð

oft er þetta fólk sem er að flýja erfiðar aðstæður í heimalandinu í leit að betra lífi ríkisstjórn Donalds Trump hefur boðað til blaðamannafundar nú klukkan níu að íslenskum tíma samkvæmt heimldum verður tilkynnt um úrsögn landsins úr mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna

Erna Kristín tilkynna úrsögn úr mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna hvað þýðir þetta þó þetta komi ekki

sérhæft þig í málefnum barna og mannréttindum Trump

innflytjendamálum verið að brjóta lög já tvímælalaust

þarna í fimmtíu og sjö daga

ungur maður sem hefur verið greindur með geðklofa hefur áhyggjur af sumarlokunum geðdeilda á Landspítalanum og

sem þær geti haft á bata hans fjórar deildir á geðsviði verða lokaðar stóran hluta sumars vegna manneklu verður lokuð í hátt í tvo mánuði í sumar dagdeild í um mánuð dagdeild

í tæpa tvo og endurhæfingardeild í rúman mánuð Brynjar Helgi hefur undanfarið nýtt sér þjónustu endurhæfingardeildar

svona fimm árum síðan þá

að nota kannabis og upp úr því þá leið svona eitt tvö ár og þá var ég farinn að upplifa svona yfirnáttúrulega hluti ég heyri fjölskyldumeðlimi kalla á mig segja mér að snúa við og ég skil ekki neitt ég bý í tjaldi í Öskjuhlíðinni og ég vildi bara vera einn ég gat ekki verið í kringum fólk því

skil ekkert hvað

svo svona upp úr því þá greinist ég með þetta Brynjar Helgi er með geðklofa og þarf að koma í lyfjagjöf á spítalanum mánaðarlega hann hefur einnig fengið samtalsmeðferð á mig dreymir bara um það að verða fúnkerandi aftur bara eins og venjuleg manneskja líða eins og venjuleg manneskja og ég trúi geti það samt er þessi sjúkdómur þannig að það er ekki til nein lækning við honum engin endanleg hann óttast áhrif af lokun geðdeilda á bata hans og annarra í svipuðum sporum það hefur þau

áhrif að ég Íslendingar vilji að allir geti fengið sem að þurfa á henni að halda ég enda svona hálfpartinn útskúfaður úr samfélaginu

ég er móttækilegur fyrir því að fá hjálp og og mig langar að breyta til og laga en mér finnst ég ekki fá það akurey AK tíu varð vélarvana djúpt vestur af Vestfjörðum í gærmorgun skipið var tekið í notkun fyrir tæpu hálfu ári skipstjórinn segir að tjónið sé lítið og stefnt sé á að halda aftur á veiðar innan tveggja daga stjórnstöð Landhelgisgæslunnar fékk beiðni um aðstoð frá skipstjóra Akureyjar á sjöunda tímanum í gærmorgun þá var skipið norðaustur af vestur af Vestfjörðum varðskipið Þór sem var í höfn á Bíldudal fór þá þegar til móts við og tók hana í tog skipstjóri Akureyjar sagði að það hefði gengið eins og í sögu að koma taug á milli skipanna tæpan sólarhring tók að koma skipinu til hafnar í Reykjavík

að stoppa vélina er þetta mikil tjón nei þetta er sáralítið h b Grandi gerir skipið út sem var við botnfiskveiðar það var tekið í notkun í febrúar Eiríkur segir að áhöfnin stefni að því að halda aftur til sjós á fimmtudagskvöld hefðum við átt þessa hluti þá hefðum við getað bjargað þessu sjálfir en það er enn þá ekki kominn fullur lager af varahlutum í svona ný skip og menn eiga ekki von á að þetta bili strax í byrjun allt getur skeð við áttum eftir sólarhring á veiðum við vinnum það upp í næsta túr hópur fólks kom saman í

dag til stuðnings ljósmæðrum lögð voru kerti að styttu Nínu Sæmundsson móðurást ljósmæður kolfelldu nýgerðan samning við ríkið á dögunum næsti sáttafundur í kjaradeilu þeirra verður hjá ríkissáttasemjara á morgun hópur ljósmæðra mætti á samstöðufundinn í dag þær sögðu ómetanlegt að finna stuðning almennings fyrsti fundur nýrrar borgarstjórnar var í dag uppnám varð á fundinum þegar meirihlutinn var sakaður um trúnaðarbrest fimmtíu og fjögur mál voru til umfjöllunar á fyrsta borgarstjórnarfundi kjörtímabilsins Dagur b Eggertsson var endurkjörinn borgarstjóri Dóra Björt Guðjónsdóttir var kjörin forseti borgarstjórnar til eins árs og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir verður formaður borgarráðs þá var kosið í ýmis ráð og stjórnir á vegum borgarinnar auk þess sem minnihlutinn lagði fram fjölda tillagna

fulltrúi sósíalista átti flestar tillögur þær fjölluðu meðal annars um stofnun ólíkra félaga félags strætófarþega félags skjólstæðinga velferðarsviðs og félags leigjenda hjá félagsbústöðum

áherslu á að fólkið sem þekkir þessi kerfi borgarinnar

eru skjólstæðingar og notendur þar þeir komi að borðinu og leggi fram þær úrbætur sem þurfa að koma fram á þessum sviðum að þeir

séu hafðir með í stjórn

þessara félaga og fyrirtækja um klukkustund var liðin af fundinum þegar meirihluti nýrrar borgarstjórnar var sakaður um trúnaðarbrest í ljós kom í máli borgarfulltrúa Vinstri grænna að hún vissi um tilnefningar minnihlutans í nefndir og ráð minnihlutinn krefst rannsóknar á atvikinu við erum búin að biðja um það að þetta mál verði rannsakað hvaðan þessi leki kemur hvernig stendur á því að þegar borgarstjóri segir að rætt verði í forsætisnefnd hvernig tilnefningar skuli kynntar

sé nú stormur í vatnsglasi nýir borgarfulltrúar að hnykla vöðvana á fyrsta fundi það hefur hingað til ekki verið neitt

hverjir eru boðnir fram í nefndir og ráð Íslandsstofa verður sjálfseignarstofnun í haust og verður rekin bæði af ríki og atvinnulífi þó að Íslandsstofa fái fé af fjárlögum verður hún undanþegin tekjuskattslögum stjórnsýslulögum lögum um opinber innkaup og viðskiptasamningar hennar verða undanþegnir upplýsingalögum

hefur það hlutverk að efla útflutning og laða erlenda ferðamenn og fjárfesta að landinu á síðustu starfsdögum Alþingis voru samþykkt ný lög um Íslandsstofu sem gera hana að sjálfseignarstofnun sem rekin er á einkaréttarlegum grunni í frumvarpi utanríkisráðherra kom fram að Íslandsstofa ætti að vera undanþegin tekjuskattslögum stjórnsýslulögum upplýsingalögum samkeppnislögum og lögum um opinber innkaup meirihluti utanríkismálanefndar lagði til breytingar sem Alþingi samþykkti um að Íslandsstofa skyldi ekki vera undanþegin samkeppnislögum og að upplýsingalög ættu að gilda um hana að hluta þannig verða hvorki veittar upplýsingar um málefni starfsmanna Íslandsstofu né fjárhags eða viðskiptahagsmuni þeirra einkaaðila sem taka þátt í verkefnum hennar lagafrumvarpið byggir á vinnu

starfshóps sem í sátu tveir fulltrúar Samtaka atvinnulífsins þeir lögðu áherslu á að Íslandsstofa væri rekin á einkaréttarlegum grunni skiptir það miklu máli fyrir starfsemi Íslandsstofu að hún sé eins og einkaaðili

sé mjög gott að það sé skýrleiki í öllu sem við gerum

atvinnulífið hefur eins og þú nefndir kallað eftir þessu að staða Íslandsstofu sé skýr og það er trú okkar til þess að fá sem flest fyrirtæki

að ná sem mestum árangri fyrir Ísland sem er markmiðið með þessu þá sé þetta heppilegra fyrirkomulag Íslandsstofa er rekin með fjárveitingu

ríki og atvinnulífi þýðir þetta ekki í reynd Íslandsstofa verður eins og ríki í ríkinu ræður sér algjörlega sjálf

fá peninga frá ríkinu síður en svo það er lögð mjög rík áhersla á gagnsæi og skýra upplýsingagjöf og sem dæmi um það eru fulltrúar stjórnvalda

í stjórn Íslandsstofu

útflutnings og markaðsráði er

sem skipaður er þar

frá sveitarfélögum og ríki þannig að nei það getur aldrei orðið staðan kvenréttindadagurinn er í dag þar sem hundrað og þrjú ár eru liðin frá því að konur fengu fyrst kosningarétt á Íslandi þess var minnst á ýmsan hátt í dag það var hátíðleg stund í Hólavallagarði í Reykjavík í morgun þegar Bríetar

Bjarnhéðinsdóttur var minnst tvær ungar komu með blómsveig og

Dóra Björt Guðjónsdóttir sem síðar um daginn var kjörin forseti borgarstjórnar lagði hann á leiði Bríetar

var stofnandi og fyrsti formaður Kvenréttindafélags Íslands og átti ríkan þátt í að koma á réttarbótum konum til handa Dóra flutti stutt ávarp og Ólöf Arnalds flutti svo tónlist í athöfninni

kvenréttindafélag Íslands minntist einnig tímamótanna eins og venja er að þessu sinni var fluttur sænski einleikurinn sem fjallar á gamansaman hátt um súffragettur og baráttuna fyrir kosningarétti kvenna leikurinn var fluttur á frummálinu þó að áhorfendur fengju útdrátt á ensku leikstjóri myndarinnar kona fer í stríð vonast til að myndin geti stuðlað að samtali um virkjanahugmyndir starfsmaður virkjunarfyrirtækis á Vestfjörðum segist harma hvernig umræðan hefur skipt fólki í fylkingar kvikmyndin kona fer í stríð hefur hlotið mikið lof að undanförnu hún fjallar um konu sem lýsir yfir stríði gegn allri stóriðju í landinu

var á Ísafirði í dag leikstjóri myndarinnar segir íbúa á Vestfjörðum standa frammi fyrir stórum spurningum sem tengist efni myndarinnar virkjunarhugmyndir og sú orkuframleiðsla og þær fórnir sem þarf að færa og hvers vegna og fyrir hvað

er hægt að búa til samtal um þetta á á fallega hátt út frá myndinni í pallborðsumræðum tóku einnig þátt Pétur Markan Birna Lárusdóttir og Tómas Guðbjartsson Tómas hefur verið ötull talsmaður gegn Hvalárvirkjun en Birna fylgjandi það er skortur á rafmagni á Vestjförðum og sér í lagi

verið liður í því að bæta það en ekki ein og sér Tómas og Benedikt vilja hins vegar vernda fossana sem verða fyrir áhrifum virkjunar og ósnortin víðernin þetta er auðvitað auðlind sem við stöndum með í höndunum og spurningin er hvernig ætlum við að nýta hana og hvernig nýtist hún best fyrir komandi kynslóðir eins og Benedikt harmar Birna hvernig umræðan hefur skipt

fólki í fylkingar við sem erum að tala fyrir því að skynsamleg nýting náttúruauðlinda sé viðhöfð hér í landinu erum alveg jafn miklir umhverfissinnar og hver annar en við sjáum bara að ef við ætlum að

við að nýta auðlindirnar með skynsamlegum hætti það tók þrjú ár að undirbúa sögulega málverkasýningu sem nýlega var opnuð í gamla grunnskólahúsinu á Dalvík þar

á fjórða hundrað verk eftir flest í eigu heimamanna vinnan að sýningunni gat af sér bók um listamanninn í fyrravetur var í Landanum fylgst með tveimur bræðrum ættuðum frá Dalvík sem fóru hús úr húsi og tóku ljósmyndir af málverkum eftir móðurbróður sinn listamanninn Jón Stefán

þeim fannst að sem flestir þyrftu að kynnast brimari og verkum hans því skrásettu þeir öll verk

sem þeir fundu og birtu á sérstökum vef og nú er búið að velja þrjú hundruð og fjörutíu verk á sýningu hér í gamla

að fylla húsið af verkum eftir Brimar þetta er eiginlega komið

sagt Dalvíkurbyggð og handverk sést víða í bænum húsvegg á þessari fiskverkun skreytti og einnig stigagang í íbúðarhúsi á Dalvík Ragnar segir þá hafa safnað upplýsingum um nærri þúsund verk málverk og teikningar og verk eru eins fjölbreytt og þau eru mörg

hann fékk hugmyndina og svo varð hann bara að framkvæma hana þá var nákvæmlega sama hann var staddur það skipti engu máli hann bara gerði hlutina þar sem hann var þar sem hugmyndin fæddist svo er það bókin demantar Dalvíkur sem einnig var gefin út þar birtist fjöldi verka

og samferðamenn hans segja af honum sögur sko hann var bara mjög sérstakur já hann bara fór sínar eigin leiðir

gestum og gangandi í

borginni Volgograd lífið leitt þrír dagar eru þar til íslenska karlalandsliðið leikur annan leik sinn á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu þar í borg það er fallegt um að litast hér við bakka árinnar volgu í borginni í suð vesturhluta Rússlands ne hefur verið svolítið erfitt að ferðast um borgina fótgangandi í dag þeir sem sáu leik Englands og Túnis sem fór fram í borginni í gær tóku eftir því að flugurnar gerðu leikmönnum lífið leitt fyrstu íslensku stuðningsmennirnir eru komnir til borgarinnar og við hittum nokkra áðan sem voru gráir fyrir járnum jæja velkomin til Volgograd eruð þið löngu komin við komum í gær þið eruð vel útbúin þið hafið lesið fyrirmælin vel séð að hér væri mikið

vorum það ekki við keyptum þetta í dag þegar við vorum að drukkna

úr mýi þetta er búið að ver óþægilegt

þær eru ekkert góðar

mér skilst að það sé mikilvægt að kaupa

og svona græjur en það má ekki fara

án gass sem við keyptum bara hér þá ferðu bara í apótekið

verið stungin eitthvað já einhverjir mis mikið bara

einn eins og fílamaðurinn en það lagaðist þegar

já þau eru ýmis úrræðin við flugunum og ég

get ábyrgst það að húsráð heimamanna virka bara ágætlega en ein af ástæðunum fyrir þessum

er sú að hér er mjög mjög heitt og það er mikil uppgufun úr ánni volgu en það er spáð allt að þrjátíu og fimm stiga hita þegar Ísland og Nígería mætast á föstudag við Grímur Jón Sigurðsson myndatökumaður

að veðri á morgun geta

glaðst enda allt útlit fyrir nokkuð hæga norðlæga átt og bjartviðri í öllum landshlutum hiti víða tíu til sautján stig hlýjast í innsveitum

Bandaríkin hyggjast segja sig úr mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna yfirvöld í Washington segja stefnu sína í málefnum innflytjenda ekki ómannúðlega hún hefur verið gagnrýnd víða meðal annars af Sameinuðu þjóðunum ungur maður með geðklofa hefur áhyggjur af sumarlokunum geðdeilda á Landspítalanum hann segir þær valda því að hann fái ekki þá aðstoð sem hann þurfi á að halda vél Akureyjar varð langt vestur af Vestfjörðum í

gærmorgun skipið var tekið í notkun í febrúar tæpan sólarhring tók að koma

til hafnar í Reykjavík tekjuskattslög stjórnsýslulög og lög um opinber innkaup munu ekki gilda um Íslandsstofu frá og með september þegar ný lög taka gildi Íslandsstofa er engu að síður rekin að stórum hluta fyrir fjármuni frá ríkinu þá er þessum síðbúna fréttatíma lokið næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu

á rúv punktur is við minnum á að sjónvarpsfréttir annað kvöld verða á sama tíma klukkan tuttugu þrjátíu vegna útsendinga frá h m í knattspyrnu í Rússlandi en